. ke idenm mmi mmekud nte ke owu ndiniyene eti uwem ayam eti eti, owu ndimekied eke ededi eke enyenede eti uwam edi owu emi eti mkpo minanske ke usun̄ nsie. echi owu emi idiok mkpo mikeneke ndiduk eku ubọk nsie, ikemennnke ndida idiọk nsi usiene eti nsie kpakakpak. Ntok oro anam ami ntetie mi ndodoho mme owu utie eke nkaka nte owu kied kied anwans ndinsm nti mkpo. Ikworode nko arusam nnyan, ọnyuin̄ aton enwan̄a nnyin ke uton̄ eti eti, ete nnyin idu eti uwem, inam eti mkpo ma ke kied eke ededi eke nnyin ikade nte nnyin mbin emi idide mme asan̄a isan mi mmesann̄a isan inikie nka itie emi me ndiọn̄ọke ukpok owu kied, ke ndibiọn̄ọ Abasi esii owu ono min ke ekineyi emi emende min aka ufọk nte nana eketu ntak eti uwem mi, ekpechi nkenyene idiọk uwem siak owu oro atin oro min ete ekpedi ama eyem min ikodo, idahaoro imo ikudde fin mi ekpedi ana osọn̄ọ imo ạnuyin ekpedi ama ewid imo ọ arua anam nte, idahado imo ikudde fin mi se imo ikenam fin, ntak oro anam ami ndoho etero ke idem mmi. Mmekudnte ke owu ndinyen eti uwam afam eti eti owu ndinyun nnam se ifandeefi ata eti mkpo ndin yak kpukpru owu edime ukeme mmo nte mmo ekekeme ndinam se itande kpukpru imi.